obosemi nanyorete korwa ase omosani mono, ekero nanyorete ngona goangaika gochiaa gochiaa bono ebinto ebia takeirwe muna monooo ase abanaaa bono banyikerete naende besa tinabwate, agantebia igo okogenda, <hesitation> ase naro aaria abanto mbabwate chindemero chinene baraaakoe ase oreme echibe echibando echio gwachiche gwachiochoreria gwachiira <hesitation> aywo ase omwana agosoma, bakorikera bono agantebia egento egetang'ani ogotwara amasikani ase bare ase ogochia <hesitation> abana babo obasike nabarabwo abanyene baria ase ore nse oinyore ense na eya abande ore. Nabuta otware omorembe nabarabwo egere, aria monoo ekero bakoire aseee ooootagete kooooo korema aroro sobo abwo, obaaaaa bagotaka koeroseria aka akaagutu akaagutu iga, naende oroche akagutu aka eg ekero ororo <hesitation> nonyeeeee ntiti babwati gochaya mono rende ere tatiga kore sobo abwo, igo okooooro kwarosirie akagutu akwo, noo okoba <hesitation> bono batagete osike omonene otware omorembe na barabwo. <hesitation> aaase eki bagokora keria banarete koria, chinyese chia endagera chiri chiasobo, aye onye tori koria tobani nkora ogotwara amasikani ase bare. Bono monoooo <hesitation> egento kiankonyire mono, oroche ndagera tekobora nyomba ekeroooo ogendererete koetera ase chisemi echi ang'ete, nero ekooniwa, yareta chibesa, yarenda abana naende abaamate ekero kwaretire nabo okoimuka obarusaruserie bande kwabaa nonye rende ase eng'encho abanto bonsi tari bonsi bagoikerani. Boono, akantebia, oo egento ogokora mono, oobeke omokia ooroche igo okoboka mambia kwagenda kwaaatema naende otsibeke ebinto ebinge chitabauti chitabauti igo ekogera, ebinto mbire bikoreta chibesa bwango. Buna bono, agantebia oosimeke ching'ende chia amatuko, amatuko sabini na nane, amatuko emerongo bibere na etano ebere na na na atano atato. Aeywo yabeire bwango, gwachenchiri ke- e- e echi chinde chitaraba, eye yakoiraneirie echibesa chintang'ani egere naende no chigogochengi chikoe chibesa echio okore ki onyore echia okoburugera ase chibando. Bono iga okonyora, ngosuka ore, na abanto bago mbakoba nchara, naende na jiro nabo okooni, onye tobwati besa ogochera nonye nka, nero naende okoonia abwo. Aya nooo nchirochio chinyene, nabo ogochionie, naende chigoseere chioege choria ore koba obosie, igo ng'a, agantebi ng'a gento nkeiyo naende okoboko nkokoba ngogochi monu bosa, ekero obegete omokia, assse kende gionsi ogokora, bwerwete obwaa oo naende amaene iga okonyora chindagera echi chiago mbwaisanegetie gekogera, ntuko ndiyo enchara erabe mwago, rituko ndiri aye bieka omonyene orabe, naende nabo ogoji ogo okonyora na okoondi, igo ogore ebi nonye chia chingoko, ogore nonye na embori, oboremi obo o- oooooo obokobobwatete buya, nabo bokogokonya ase atambe na eamate yago ase eng'encho, mooooono, oroche embura nyasae agokoa bosa, ngaki nere yaaaa ya omorakera, chindagera chiri chikoremereri omorakera iga gekogera, nchiri chitari gokwa, bono ogootakeire obe bomonto omong'aini buna omonto agokoa chisemi echio ng'a ebi binto gete, naende rero mbabwateee aba aba abamanyi, bakoonia chimbegu. Abo abo bagokosemia ng'aki okonyora nchirichi chiwi chiek chia eng'aki enyeng'e, nchiri chia engaki entambe, naye okomanya ng'ai oberete. Bono omonto ogokoa obosemi, naaaa chisemiii chiokok ng'aki okoaka esabu obogima obo egere oo bwekonye, egereee otware obooo oboamate obuya na abanto, egere. Bwekonye goetera ase ebimeri ebi biao gekogera <hesitation> nyasaye ko oachete omonto ogokora omokia, naende ko gwakorire omokia nere agokomentera, naki gekogera bono, abanto abange muna nkorora na inche nkorora nonya na omonto oywo ogokoa chisemi iga enchera eywo, natakoa besa, gicha agotebi ng'aki ika okore iga naende okore nakeria iga, nabo bikogokonya egere osuke orwe gose nase obotaka obwo ore egere naye ororekane koba omonto ase <hesitation> eekenyoro, naende ri naye osikwe na abanto bande gekogera omonto ogokora ogote ebagotebete ng'a mominchorini tange moseraibu, omonto okorigia niga akonyora, oyokirete tari konyora, bono agantebia ng'a osa goikaransa bosa igo, bono oganye okonywe tekonyarekana agantesisi akang'aa chisemi na obong'aini obwo, na inche nkwabwaterera ororo, naende ekagera ngasika abanyene aria ase ende. Bono tu naende obwanchani mboro ororo, mwa mwanchaine na abanto, omenye muna bare, nabo mokomenya baka kaaa ekero okorosa aye bieka oimoke oirane nka.